والله نختار نحب نعيش في سفينة فضاء في سفينة فضائية، تعرف على أشياء إنها بتكون تجربة فريدة وتقدر تكتشف فيها أماكن جديدة في الفضاء، وتعيش مغامرات في مثلها ، أما القلعة رغم إنها مكان عظيم لكن جديمة شوي لإنها محدودة في مكان لزمن معين، أما السفينة الفضائية تفتح لك آفاق جديدة وتخليك تحس بالحياة بطريقة مختلفة.